لما رأت القلادة حست بشيء غريب كانها تلمس عالم ثاني لمستها وبدأت تشوف اشياء ما كانت تشوفها قبل مثل الطيور وتتكلم والأشجار تحكي قصص فقررت القطة بعدين انها تستخدم القلادة في مساعدة اصدقائها بتسوي لهم اكل وتخليهم يضحكون لكن مع الوقت بدأت تحس ان السحر مو كل شي قررت انها تعتمد على نفسها اكثر.